Oreti pe jaema se seyeipe ajata ayuvanga, arata seyeipe pelota ayuvanga vaera se rapisa reta ndie, ayerovia vaera jaereta ndie ayerovia vaera misirai.